Kan bador basawwi lai sufura hil salata, haw bagallim fiya fawaki, balga alfawak albaridan alma hamdaat wannijidan bilen, bagalliman, baqassilan awwal ke, baqassilan bel mile, kan al qassalan zen dadda bagalliman dugag dugag haw balgal.